أحب الأطعمة البسيطة مثل الشوربة الساخنة، خصوصًا شوربة العدس وشوربة الخضار، بعد، أحب الأرز مع الدجاج أو السمك المشوي، وسلطة الخضار الطازجة، بعد ما في أحلى من الخبز مع زيت الزيتون والأعشاب أو الفواكه مثل البرتقال أو التفاح، الأكلات هذه بسيطة ومريحة ودايمًا تزيد ترفع المزاج.